Tsy mitôvy moa vidin- i vidin'ny plasintsika roa, mampanino anao edy mandeha mipetraka hely aroy zay? Ne tsy mahafaty, mo fa karaha fa mipetraka tsara za ndehana zay mandeha mipetraka aroy tegna tsy mampanino antsiky abiny. An, alô edy!